A ie varie tipulugìe dë sause, a pöl esi la cunserva dë tumatica, ël pesto cun ël bazilico o la sausa rusa, ël bagnèt vert <hesitation> a pöl esie la sauza röza, la maiunes, ël ketchup e pöi tante d'autre chë però mi sai pa